ଗିତାର ସିଖୀ ବାକୂ <hesitation> ନା କୀବୋ କାଈଗୀ। ଗିତାର କାରଣ ମେହାରୋ ସ୍ଵରା ଅଧିକୋ ଅଂଧଲନ ଅସିଲୋ ଏବଂଗ। ସଂଗୀଦରେ ଅଧିକୋ <hesitation> ଭାଵା ମକ୍ତତାଲ ଦେଖା। ଦେଖାଈ ଗିତାର କାରଣ ମେହାରୋ ସିଖୀ ବାକୂ ନା କୀବୋ କାଈଗୀ।